Ny fomba mahomby iadiana amin'ny fampitahorana ankizy any am-pianarana fantatro izao de mametraka fitsipika ny sekoly ary tsy maintsy manaraka an'iny avokoa ny mpianatra rehetra, eo koa ny hoe ampianarina ny ankizy mba hifankatia ary anarina izy ireo fa ratsy izany hoe mampijaly ankizy izany.